<hesitation> Kuba bangamba nikare ntaina amasanjaraze kumara mwaka gumu, ninsobora kukozesa, <hesitation> okwenda nka esimu, okutekaho enanka omuro. Ninsobora kukozesa nka <hesitation> agakuruga hamusana, amasanyaraze agakuruka hamusana. Then nko kuweza munju, nensobora kukozesa zinu etaara zo kuweza munju ezaitu ezabulikiro, ezikizesa amafuta mpora mpora no rabamu omwaka.